كيف تتفاوض علي المرتب التفاوض علي المرتب بكون حسب الشغل زاتو والمهام الممكن موكله ليك أنت في الشغل واحتياجك وبتحسب مثلا يعني البكفيك من مصاريفك وهل قدر الزمن الانت بتديهو لي الشغل هل هوبكفي يعني القروش البدوك ليها بتكفي الزمن ده ولا عندك يعني ممكن تشتغل شغل تاني دي كلها حجات بتحسبا قبل ما تفاوض في المرتب وتقبل بيهو او ترفضو